Ooh raasuwaaroo nafaa mu miŋ ti wo lemu ka kuntiňoo bondi kuŋo bala. donku ka a la kuntiňoo la bondoo kuŋo bala, ka a talaa jee, walla ka a muumee bee bondi jee, a ka kuŋo peerimeetiri le a ye, noo miŋ bi jee a ye, wo ye bo jee, i se a je niŋ i ye i kuŋo fanaŋ kuu doroŋ fonkoo, a si fonkoo, foňoo soto miŋ ye a loŋ ko a be duŋ na a be funti la